...cómu es que se t'ocurrin las mesturas essas i essus tonis? Chacha, es veramenti estéticu el resultau. Se quea una embobecía ascuchandu las tus poemas, i más entovía si eris tú las que los echa. Porque ain poetas mu güenas peru qu'alogu no le dan el son güenu quandu las echan. Assinque, chacha, qué gustu d'avel-ti conocíu i conocel la tu obra. I ya me callu... que namás palru yo.